لو هختار اكل بيتزا طول حياتي ولا ايس كريم هختار أن انا اكل بيتزا بحب البيتزا جدا وبحب دايما اكلها كمان انا بعرف اعملها بطريقه حلوه اوي ف دايما هختار البيتزا لأن كمان الايس كريم حاجه حلوه ف هحس انها مش هتشبعني اوي زي البيتزا